Karazagna fanatanjahantegna tegna zahavako zao edy ai: <hesitation> matetika za mizaha baskety, mizaha olo misaoma foot regny de za ndraiky tsy de misaoma loatra izy i fô lerany misy mangala fialamboly hely regny de magnanognano hely volleyball, handball.